नंबर चार चार नमब्र से मरा दिमाग में ये बात आवाएज कि 4 तारीक को मारो दोसत को बढ़्डे छे। मुरो भौत खास दोस्ट छे। को बढ़्डे, मुरो बढ़्डे चार तारीक पर आवाएज। मुरो चार तारीक पर पार्टी देयैज। और सब दोस्ट रात में क्रिकेट खेलना जाओँ तरफ हूँआ। न एक नमबर पुरी रात भी क्रिकेट खेलाँ न मजा कराइंट। तो कही छे दोस्ट न कहा बडडे तो मनाओनु चाहीचे न न चार नमबर पर मारे बही को दोस्ट, मारे दोस्ट को बडडे आओज नम जोर दार दुन धाम से मना वैंच।